wor Saudi Arabian kun won dibi hinnyaatu ishin mahogoa, worqia, fooni, pilaua, biriania, chaia, kahawa, foon rati, worqi orruati, viazia, viazi tamua, aminne qalmatia, chapatia, sambusa, viazi <hesitation> won ishin dibi nyaat aminne aaneni, damma, aminne won dibi ishin nyaat wonnii ak <hesitation> tendeati tende akkama nyaati, dates